Noppi wojere, ana waawi darneede, lelneede, naɓeede yeeso e caggal faa jeertoroo. Kaa gootel ngel fuu, negel wojere ndeewaɗi, a tawan wonko waɗi sabaabu so nde waɗinon. <hesitation> Wun zoni soo nde hul walla so nde maatu huunde wonde.